No ku ma olõ kotoh ja mul um õnnõ viis minotit aigo söögitegemises, sis ma panõ kas muna panni pääle vai viil tõõnäolidsõmbalt ma võta üte saia- vai leevätükü ja panõ võiu pääle ja tii üts- üte võiuleevä.